Lewru jeenayi ɗo, lewru kalɓaale, lewru maƴƴe e kalɓaale, lewru ndiyam cemmbiɗɗam ɗam keni, ko mi nuumtata, kanjum wonta ndiyam cemmbiɗɗam toɓayɗam e keni e kalɓaale ngaɗayɗam ka toɓuki ɗum wakkati nder nduu lewru.